उम्र की तुलना अबे के लोग बहुत कम जिया। क्योकी आगे के नहाए-धोए। सो सतु खाओ ते या खंडा खाओ ते।